La manera mi-iur për taché la giurnà al e <hesitation> dësviese, pöi cun calma fe culasiun, pöi apres ëntà ëntà vestise e pöi dopu taché cun calma a fe i travai che ün a deu fe